E miwodi pade ni, pade ba koste jego. E gotal lo, borna borna, gotal bo fada fada nanon, gotal bo feda gen to gudu jemi. Dimir sabandu ham, en gen gotal bo te urthir go bhajul de.